في الطيارة بقعد جمب الشباك طبعا، ما بقعد في <hesitation> الممر، الممر ما بشوف فيها أي حاجة، لكني كان قعدت جمب الشباك امكن اشوف السحف، اشوف الطائرة نازلة كيف، اشوف انو الطائرة يقوم كيف من الواطة، اشوف حاجات كتيرة بالشباك يعني.